Ñy toetsy ny ñ'andro a Soedy añy: Misy Ñy toetsy ny ñ'andro tamperaté zao, misy koa Ñy toetsy ny ñ'andro mafana no manintsy aminy ñy fahavaratsy, misy Ñy toetsy ny ñ'andro mahazatsy androzy añy, manahakan'izay aminy ñy fahavaratsy mafana ñ'andro, misy ñy tsiotsioky ratiraty noho ñy hafanà, manahakan'izao ñy fisiany ñy nitse, lafa ñ'andro manintse, avy ora ñ'amindrozy añy, misy ñy ora ratiraty manday.